حاجة لولة لي نديرها ندير دي انفاستيسمون صافو دير نروح نشري دي اكسيون تاع شريكات لي علابالي من بعد غادي يطلعو, شركات راها عادا مبداتش بصح من بعد غادي دير بوم كبير